Inglehart-Welzel கலாச்சார வரைபடத்தின்படி, இது "சுய-வெளிப்பாடு மதிப்புகளை" நோக்கி பெரிதும் சாய்கிறது, அதே நேரத்தில் "மதச்சார்பற்ற-பகுத்தறிவு மனித உரிமைகள், தனிநபர் மற்றும் சர்வாதிகார எதிர்ப்பு ஆகியவற்றில் வலுவான முக்கியத்துவம் கொண் மற்றும் பாரம்பரிய அதிக கருவுறுதல் விகிதங்கள், மதப்பற்று மற்றும் தேசபக்தியுடன்...